أنا بفضل اتحكم في الحيوانات ليش ؛ لأن الحيوانات في البداية هي جزء لا يتجزأ من البيئة ، أيضا الحيوانات لها استخدامات يمكن أن نستخدمها في الزراعة في الحماية في التوازن البيولوجي التوازن البيئي اقدر اني احميها من بعضها ، و سيكون استخدام وايد مهم.